Miɗo waawai mi anndita innde teemedde liɗɗi, gila e liɗɗi ndiyam laaɓɗam haa e liɗɗi ndiyam lamɗam, e tagooje luggiɗe. Haa sedda e nder: E wodi liɗɗi karfasaje, Liɗɗi tarwada, kawaraaje, liɗɗi Sardiin, Grouper, Snapper, Liɗɗi kaŋŋe, Liɗɗi Betta, Liɗɗi Angel, Liɗɗi daneeji mawɗi.